مستحيل إن الآلات تقدر تنتج الفن، الفن يحتاج له إحساس عالي وذوق رفيع علشان يتم بشكل مميز، والإنسان هو اللي قادر على إنه يسوي هذا الشيء، عشان يختارالموسيقى العذبة اللي تلامس مشاعر الإنسان وتحرك أحاسيسه.